المشروع الي اشتغل علينو حالياً هو مشروع هندسي، نفق مغمور جوا الماي يربط الفاو بام قصر - وكلش متحمس لها المشروع لانو أول نفق مغمور بالشرق الأوسط ، فحلو انو يكونلي بصمة بهكذ مشروع